Arakin'izay anarany izay vatana f- grille-pain izay dia atsofoka ao anatin'le izy ilay mofo hodorana de potserina ny bokotra mampandeha azy ary avoakan'ilay vata grille-pain ho azy eo izy raha vao may ilay mofo.